بالنسبة للموسيقى نحب الموسيقى <hesitation> موسيقى اللي دير الجو الجميلة اللي دير <hesitation> تجعلك ترقص باش هكذيا بجانب أنك ستنشط إذا كنت تخدم في شغل هذيك الموسيقى تنشطك.